ക്രൂസ് ഹഡഗു പംഡാ, വിഷാലവാദ സമുദ്ധരദ മദ്ധെ, പോപുന ഒംജി സുംദര നഗര। ആയിടു, പഡുവനദ മിത്തിപ്പുന ഹേഡ്ഡിയൂട്, കുഷിത്ത ഗമനെ, ബക്ക ലക്ജൂരി, ബക്ക പ്രവാസിരുഗെരനു പൊസാ ജാഗദ ബഗ്ഗെ കല്പനെലു ഇപ്പുവാ। ഒംദു കേവല ഒംജി പ്രയാണാദ്ദു। ഒംദു ദാദപണ്ഡ ആനംദദ ക്ഷനക്ലേനു ഹംചുന ബക്ക സംസ്കര്തിക അനുഭാവാത്നക യാത്രെയാത്രിദ്ദു। വിഷാലവാദിത്തിന ഡെക് സും� കേവല്ലാദിദ്ദു।